gott kvöld lærðu stjórnendur fyrirtækja á Íslandi eitthvað af hruninu eitt af því sem gagnrýnt

var harðlega í rannsóknarskýrslu Alþingis var kaupaukakerfi bankanna fyrir

en hvernig er staðan núna í nýrri rannsókn samtaka sparifjáreigenda kemur fram að bankarnir og hátt í sjötíu prósent fyrirtækja sem skráð eru á markað nota kaupaukakerfi hér á landi en þýðir þetta að við séum komin á sama stað og við vorum á fyrir tíu árum

Benedikt Jóhannesson fyrrverandi fjármálaráðherra og tryggingastærðfræðingur og Katrín Ólafsdóttir lektor í

takk fyrir það förum aðeins ég meina þið hélduð erindi í dag um þetta efni og fóruð yfir stöðuna eins og hún er

fyrir hrun Benedikt þú sýndir á glærum í hádeginu hvernig launin launin eru núna eigum við kannski bara að fá það aðeins upp á skjáinn svona strax í byrjun til þess að sjá hvernig þetta hefur verið að þróast já það væri flott hérna á fyrstu glærunni sjást miðgildi launa það þýðir miðgildi er að helmingur launþega er þá með hærri laun og helmingur

með minni laun og þetta er svona um það bil fimm hundruð og fimmtíu þúsund

við tökum þá næstu glæru þá berum við miðgildið saman við meðallaun meðaltalið er aðeins hærra og en það helgast af því að

eru með mjög há laun og draga upp meðaltalið þannig að jú það er svona eftirsóknarvert að en ef við höldum áfram og horfum þá á

hjá ríkisfyrirtækjunum þar hefur það verið þannig verið gagnrýnt undanfarið að margir ríkisforstjórar hafa verið svona að sleikja tvær milljónirnar á mánuði

og

jú er þetta töluvert miklu hærra en ef við horfum á Landsvirkjun líka í svolítilli sérstöðu hann hefur það gott og við sjáum það að alltaf er svona minna vægi almennings það er almenningur er þarna þessar tvær súlur til vinstri en ef við horfum á síðan skráð fyrirtæki ef við horfum á næstu glæru ekki óalgengt hjá þessum fyrirtækjum sem skráð eru á markaði að mánaðarlaunin séu svona nálægt fimm milljónum eru kannski svona fjögurra til sex milljónir og ef við horfum á næstu glæru þá sjáum við það að svona þeir sem hafa náð einna bestum árangri í kaupi kaupi hér í þessum skráðu fyrirtækjum eru með um átta milljónir á mánuði og það

er nú býsna gott en svo er reyndar eitt fyrirtæki sem borgar mun hærri laun og það

þar er var forstjórinn í fyrra með átján milljónir á mánuði og þið sjáið það að það er orðið svona fer lítið fyrir almenningi þarna en af því að þú nefnir hvernig var þetta fyrir hrun erum við búin að gleyma því hvernig það var þar nei við erum ekki alveg búin að gleyma því þarna er það Kaupþing árið tvö þúsund og sex þá var forstjórinn með laun sem framreiknuð væru hundrað og fjörutíu milljónir á mánuði þannig að allt þetta sem við erum að hneykslast á núna hverfur nánast í samanburði við það já en þið voruð sem sagt að greina þetta núna með kaupaukarnir kaupaukarnir eru til staðar hjá okkur núna en þeir eru ekki jafn klikkaðir og þeir voru þarna á þessum árum eða hvað neinei það er nú eru svona bönd á þessum kaupaukum og það er kannski rétt að taka það fram að kaupaukar þurfa ekkert að vera slæmir það er gott fyrir starfsmenn

og fyrirtæki að þar fari hagsmunir saman það sem að fór úr böndunum fyrir hrun

öll launin og það var svo mikil hvatning fyrir forstjóra að taka rosalega mikla sénsa vegna þess að þá gátu þeir fengið mjög há laun já og hvað hvernig hjálpaði það okkur að bankastjórarnir fengu svona há laun fyrir hrun ja það getur hver og einn svarað því fyrir sig Katrín það er ekkert hægt að tala um þetta án þess að tala um jöfnuð líka af því við erum aðeins að bera okkur saman hvernig hefur

það þróast

í þessum fræðum er það að því meiri jöfnuður því betri

hagsæld í löngum og það eru svona nýjustu rannsóknir sem sýna það þannig að svona svona mikill launamunur hann náttúrulega stendur svolítið út úr og ef við förum bara aftur fyrir hrun

tímabili forstjórar Kaupþings með þrettán til

í Kaupþingi þannig að við erum hérna í landi sem er með einna minnstu tekjudreifingu í heiminum þannig að þetta var algjörlega úr takti við það sem við sáum þar já menn eru samt að hneykslast á því

ég meina og það setur allt í uppnám hér á vinnumarkaði að laun forstjóra Eimskips n eins og fleiri fyrirtækja eru þetta há og lífeyrissjóðirnir eiga hlut í þessum fyrirtækjum ég meina eru hérna hvaða áhrif hefur það á vinnumarkaðinn þegar þetta er samt sem áður svona mikill munur það er náttúrulega launa svona þróun í launamálum þetta byggist svo mikið á samanburði fólk er alltaf að bera sig saman við aðra hópa útfrá svona hagfræðinni þá

á ókei hvaða virði er það sem þú býrð til á vinnutímanum en svona þegar þú ert kominn í praxísinn að þá ertu svolítið að horfa á aðra hópa þannig að ef það er einn hópur þarna sem er að draga sig svona út úr þá hefur það auðvitað mjög neikvæð áhrif á almenna launaþróun í landinu en hvað segja rannsóknirnar skila kaupaukar árangri fyrir fyrirtæki því þarna er verið að tengja saman hagsmuni starfsmannsins og fyrirtækisins hvenær ég meina skilar þetta árangri það eru auðvitað til dæmi um það þar sem þetta

skilar ágætum árangri en það eru hins vegar við höfum hins vegar dæmin um það þar sem þetta hefur snúist upp í andhverfu sína það er að segja menn fara að spila á kerfið og aftur bara

ég í bankana hérna fyrir hrun við vitum alveg hvernig það fór það var verið að hafa áhrif á gengi hlutabréfanna án þess að fyrir því væri

því hærri sem að bónusarnir eru

það er svona verið að vinna einhver

að fara að hugsa og spá og spekúlera

ert kominn með bónusana yfir ákveðið mark þá eru þeir farnir að virka öfugt þeir eru farnir að draga úr virkni já af því að hún minnist hérna á misnotkun á hlutabréfi

enn þann dag í dag kaupaukar sem byggja á hækkun hlutabréfaverðs já það er mjög fróðlegt að sjá það

hvað eru til margar tegundir af kaupaukum þó að þeir séu kannski flestir einhvern veginn tengdir hvernig hefur fyrirtækið staðið sig það

eða ekki en það eru líka til þessir kaupaukar sem þú nefnir ef verð hlutabréfa hækkar að þá njóta hluthafar þess og þeir segja þá segja menn það er líka ágætt að stjórnendur njóti þess sama ég hef verið þeirrar skoðunar að það sé ágætt það er best að stjórnendur njóti þess þá þannig að þeir bara kaupi hlutabréf í félaginu þegar þeir byrja og þá njóta

þeir síns góða árangurs bara rétt eins og hver annar en ég meina hvernig er hægt að segja það að eins og á Íslandi

þegar að hlutabréfaverðið hefur verið einhvern veginn bara upp á við og ég meina er hægt að tengja það við einhverja stjórnunargetu að selja bensín á Íslandi í fákeppnismarkaði það er auðvitað erfitt að svara því kannski og sérstaklega þegar allur markaðurinn hækkar að þá þarf kannski hver og einn ekki að gera neitt sérstaklega þetta bara fer upp eins og rúllustigi ég vil samt ekki að við segjum það þannig að öll bónuskerfi eða öll hvatakerfi séu slæm við þekkjum bara hlutakerfið á skipum þekkjum uppmælingu í ýmsum iðnaði þannig að það er hægt að vera með kerfi sem að allir eru sammála því að eru góð ig jákvæð erum við að svona rétt í lokin erum við á réttri leið með þetta

þurfum að hafa varann á okkur það er mjög jákvætt skref að það er búið að setja reglur í fjármálafyrirtækjunum um að hámarki tuttugu og fimm prósent af árslaunum sé bónus ég

held að það sé bara eðlilegt að hafa einhverja svona reglu og menn setji sér einhverjar svona vinnureglur að fyrirtæki séu með einhverja stefnu í þessum málum og það sé ekki verið að fara með bónusa upp úr öllu valdi það er mikilvægt það var eitt orð sem

á fundinum í dag og það var gagnsæi já eða að allt sé á borðinu og þannig í dag ja það er miklu meira á borðinu núna heldur en var fyrir hrun það verður nú að segjast alveg eins og er og menn eru miklu

heldur en fyrir hrun en ég held að það væri langbest að laun

væru bara hluti af starfskjarastefnu fyrirtækjanna og að þau væru nákvæmlega útlistuð í ársskýrslu og á hluthafafundum af því að þetta var

nú þessi fundur í dag hann er undir yfirskriftinni er fundaröð sem Samtök sparifjáreigenda eru með undir yfirskriftinni aldrei aftur en ég er farinn að skynja það eru sumir stjórnendur sem eru farnir að

að klæja í lófana og hugsa svona einu sinni peningar en

vonandi ekki hrunið aftur en Benedikt og Katrín takk kærlega fyrir

komuna takk

að snúa okkur að allt allt öðru og ræða við

sem er einn reyndasti fjallaleiðsögumaður Íslands hann var fyrstur Íslendinga til að fara upp norðurhlið Everest fjalls en hann hefur líka farið á hæstu tinda allra heimsálfanna suður og norðurpólinn og hann var einmitt að koma frá norðurpólnum í fyrradag kíkjum aðeins á myndir þaðan á meðan hann kemur sér

fyrir oní sjóinn hún flaut bara

Leifur vertu velkominn svakalegt brakið þarna í ísnum hvað var að gerast norðurpóllinn er bara fljótandi hafís og þetta er í íshellum sem reka undan veðri og vindum jaðrar þeirra að rekast saman og mynda svona

á göngunni á pólinn þarf að fara yfir þetta sem og vakirnar sem myndast hinum megin þú ert jarðfræðingur og hefur verið mikið á Grænlandi og náttúrulega úti um allar trissur farið tvisvar á norðurpólinn og það er núna náttúrulega og undanfarin ár mikið talað um að ísinn sé að bráðna það er hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar hver er þín upplifun af þessu já það er kannski af þessum ferðum ég hef farið sem

fararstjóri fyrir Íslenska fjallaleiðsögumenn tvisvar á hérna norðurpólinn og gengið seinustu gráðuna fjallamenn úti um allan heim sem eru að safna þessum heimsálfutindum og fara á til þess að komast í þann flokk sem eru mun færri sem hafa gert þetta tvennt þannig að þaðan hefur maður viðskiptavinina að fara með inn á pólinn og af þessum tveimur ferðum getur maður nú kannski varla dæmt mikinn mun nei en það er frekar það sem maður les um bara í að ísinn er alltaf að minnka við sjáum hérna á skjánum að það eru miklar vakir og þetta er sprunginn ís og þarna var flugvéla að lenda þetta er nú dálítið havarí þegar þið eruð að koma ykkur á staðinn hvernig hvernig er að lenda þarna á flugvél þetta er þessi útgerð er náttúrulega einstök þetta eru gamlir rússneskir hermenn sem sjá

á því að henda mönnum út og traktor út í fallhlíf til þess að gera flugbraut og lenda þá vöruflutningavél á íshellunni og þegar

var hún hundrað og fjörutíu sentímetrar og núna var hún hundrað og áttatíu og þeir voru mjög ánægðir með það reyndar brotnaði ísinn tveimur dögum eftir að við lentum og hérna þá tafðist þetta um tvo daga á meðan þeir ruddu aðeins lengri flugbraut hinum megin en þetta er ævintýraleg útgerð þannig að þeir er ísinn bara undir vélinni þarna eða

flugvélinni er alltaf að þynnast flugbrautin sjálf já þegar þeir byrjuðu á þessu fyrir rúmum tuttugu árum þá reyndu þeir að velja gamlan ís og voru með jafnvel upp í fjögurra metra þykkan ís núna er orðið eftir á pólasvæðunum ekkert nema eins árs ís eiginlega og hérna þannig að þeir hafa ekkert völ á því þannig að íshellan er þetta einn og hálfur metri og hvernig hérna og hvernig er að fara með ferðamenn á þennan stað þetta er náttúrulega þetta er erfitt ferðalag þegar er kalt þegar við lendum þá er þrjátíu og fimm stiga frost voru kannski þrjátíu og átta það þarf ekki nema smá bara andvara til að sé hætta á kali í andliti og höndum og fylgjast vel með og hérna og hafa hita í tjaldinu og ganga þessa við göngum seinustu gráðuna frá áttatíu og níu til níutíu á skíðum og þetta eru rúmir hundrað og ellefu kílómetrar en það náttúrulega íshellan er á hreyfingu þannig að við rekum náttúrulega með og póllinn sjálfur er enginn fastur punktur hann er að hreyfast svona fimm metra á mínútu þegar við erum komnir það gekk ljómandi vel já og þetta er stórkostlegt landslag þetta er lág sól sólin það er aldimmt á veturna og sólin kemur upp svona tuttugasta mars þannig að í byrjun apríl er sólin mjög lágt yfir sjóndeildarhringnum og skuggarnir langir íshellan

brotin upp og frosin aftur þannig að þetta er þetta er miklu viðburðaríkara ferðalag heldur en að fara á suðurpólinn þar sem allt er bara flatt og slétt og hérna sólin hátt á lofti þannig að þetta er mun skemmtilegra ferðalag þetta er frábær staður að hafa tækifæri til þess að heimsækja og ég virði það alveg en hvernig er núna er þú náttúrulega búinn að fara nánast á hvern einasta hól á þessari

eða já á hæsta tind í hverri heimsálfu oftar en einu sinni suðurpólinn norðurpólinn Everest hvert ferðu næst í þættinum á meðan kaupmáttur á Íslandi er nú svona tiltölulega góður og flugför eru má segja í sögulegu lágmarki það er ódýrara að ferðast um heiminn heldur en nokkurn tímann þá er ég mikið að fara með Íslendinga á svona kannski aðeins mildari slóðir en þannig að ég er að fara út um allan heim ganga í grunnbúðir Everest

til Jórdaníu bara núna eftir tvo daga og hérna til Perú og á svona ævintýralega staði þannig það er alveg nóg af stöðum að heimsækja og nóg sem hægt er að gera í gönguferðum og fjallgöngum og ferðalögum það er svona smá góðæris

þessum ferðalögum hjá þér ég meina þetta eru ekki ódýrar ferðir ég meina þetta eru svona jújú eins og Marokkó að fyrir Íslendinga fara með

fljúga og ferðast í landi sem er mjög ódýrt það er alltaf mjög ódýrt ferðalag

gjörólík menning önnur heimsálfa í viku ferðalagi þannig að það er skemmtilegt hundrað og ellefu kílómetrar sem þið þurfið að ganga þarna í svona dálitlum ja í kulda og

og kannski trekki líka þarna varstu með Tékka og Bandaríkjamann með þér hvernig gekk

gekk ágætlega gengu vel og Bandaríkjamaðurinn hafði nú reyndar ekki neina

við höfðum tvo daga á Svalbarða til að æfa okkur aðeins svona áður en við fórum inn já og hérna en þetta hafðist voru báðir í mjög góðu líkamlegu formi þannig að þetta gekk svona tiltölulega og það er aðallega bara að venjast kuldanum og frostinu og passa að taka ekki af sér vettlingana ekki að nota farsímann sinn í myndatökurnar og

gott að geta gert þetta á meðan það er hægt því þetta er ekki til allrar framtíðar sem þetta ferðalag verður mögulegt þarna á norðurpólnum takk fyrir komuna hingað Leifur takk sömuleiðis og þá segjum við þetta gott í bili sjáumst annað kvöld